Tushlik uchun salatni afzal ko'raman. Salat turli xil sabzavotlar, yong'oqlar va oqsillar bilan to'ldirilishi mumkin, bu esa uni har xil qilib tayyorlash imkonini beradi.